كل مكان له مميزاته! العيش في قرية صغيرة يعني هدوء وطبيعة جميلة، وحياة بسيطة بعيد عن الزحمة. أما العيش في مدينة كبيرة، فيعني فرص أكثر للعمل والترفيه، وكل شيء يكون قريب منك. كل واحد فيهم له طعمه الخاص! لكن باختار قرية صغيرة.